जू सिलाई मशीन च व दुव्ई धागों क उपयोग करदी योक एंचो धागू मुडी धागू। ऐकू एंचो धागू चू हूंदू ऊ सुई क माध्यम से कपडा मा प्रवेश करदू। जबकि जू मुडी धागू हूंदू बॉबिन से उठे की लूप बणौद जैसे कि सिलाई क निमार्ण हूंदू। मसीनै गति और सुई की स्थिति ऐथे नियंत्रित करदी।